Dziꞌk nak lapiser xki sdzaꞌma letr diꞌltsa lëꞌ lapiser xki yu tind yu nap ske letr skëꞌwu letr o sino lëꞌ tind xbidzu bos lëꞌwu ikëꞌdc̲h̲a ikëꞌdc̲h̲a letr ic̲h̲aꞌdc̲h̲a tindu, dziꞌk nak lapiser xki laps xki sënma ikiꞌtsma ñama nup xki lëꞌ letr lëꞌ tsaꞌ wen xki sën sëndama lad gik laps sinda diꞌt nak diꞌt xki nak pund laps ga sënma, par lëꞌ laps lëꞌ laps xki sënma par tsaꞌ letr wen.